Minitigaji sapo e joyi kajami betee fa min landinon. <hesitation> a tawan minitiŋaaji sappo e joyi ka timmii. <hesitation> Sahaatuji aɗa ɓura ɗum, jooni ka yahde minitiŋaaji faa cappanɗe tati.